Karazana lamba ndraika de misy <hesitation> ôhatra zao hoe andeha ivavaka de raoby andeha ampesaiko de ôhatra ndraika andeha hiasa de <hesitation> de la- lobaka lobaka mihaja de ôhatra ndraiky za andeha hoandry de t-shirt <hesitation> na lamba mevamevagna fandesina andeha hoandry andeha ho ataoko arakaraka ny fotoagna.